Eto Biasa kande kande porai jo kampong biasa kapurung pa marasa <hesitation> pudumi duka di garaga heli bari kitabaro di mani lasui wai. Itu tabaro di parokko anu <hesitation> apa tu <hesitation> baskon, na di parokki wai dingin dolo sido <hesitation> mani di <hesitation> mane di pamaccolo ane maccoloma to di parukku diyatu wae lassu di bolei maroko ato baskon. Supaya di <hesitation> supaya mengembang sispukalu, <hesitation> yake makanan <hesitation> yake kande anu <hesitation> biasa ada ayam geprek, supaya <hesitation> marasai ke ayam geprek jadi dialli ke sula ki majjama to langsung di alli bang ko tea rate nasu kule enna beppa, biasa <hesitation> iyanna kande na kue kue jo kampong eh jalangkote, donat, panada sola pisang ijo, pureduka to, apa <hesitation> marasa. <noise>